Fômba fiasan'gny fandrehetagna jiro na interiptera, ny interiptera fitaovagna indesigna mahapaka na mampandeha courant dia ny jiro ka managno zegny satria jiro mandeha aminah courant, interiptera io ka fa mandeha dia mitambatra zey ilay courant anatgny akao ,izy ka fa vonognao izy miataka izy misaraka maty ilay jiro.